Tegna tsisy taille mety atognono za kogny amin'ny Tshirt tiky ety ty e, nefa izy ity tegna tiako, ary izy ka fa tegna le tsisy fa eky˂noise˃, de aleo ary ambela fa eky e, andeha izaha antagny afa fa eky za